Un tubu è vacanti di dintra. L’acqua s’infila nna tutti li banni e pi chistu siddu si grapi un cannolu d’acqua d’unni c’è attaccatu lu tubu, l’acqua s’infila dintra lu tubu, ca po’ essiri duru oppuru moddu nun cancia nenti, e finisci finu a quannu nun trova quarchi cosa chiusa chi nun la fa passari chiù.